طبعا مواقفي الطريفة كان واجدة ومتنعدش أكتر مرة صارتلي أني نتكلم في مكالمة مهمة ونسيت نسكر التليفون وكان المايك مفتوح وبدأت نغني بصوت عالي وكلهم باشروا بالضحك وأنا ساعتها ضحكت على روحي واجد، وضحك أما سمعني، طبعا أكيد ما حد يحب يسوي زي هالموقف.